Ewa, iii siramamy zio mba tsy ampiana siramamy kaly hoaniko zio, ah koafa te ihinana zaka mamy anao mba fruit hoanina, fruit boaka mba misy sady misy tsiro mamy ao, misy tsiro makirakirana anatinazy ao, de karah zany, au lieu de anao hoe ampiasa siramamy tsy mety vita io leroa.